أنا أفضل أروح في رحلة مع أصدقائي. <noise> السبب إن الرحلات مع الأصدقاء، تكون مليانة مغامرات وضحك. كل واحد يشارك بتجارب مختلفة، ويخلي الرحلة أكثر متعة. مع الأصدقاء، يكون الجو خفيف ومريح، وكل واحد عنده طريقة خاصة للاستمتاع. أما مع الشريك رغم أنه يكون شيء خاص وحميم، لكن الرحلة مع الأصدقاء، تعطيك فرص لتجربة أماكن جديدة بطريقة <hesitation> عفوية وأكثر حرية.